لا يحاول يغيير كل شي مرة واحدة يبدأ بغرفة واحذة متل غرفة النوم يرتبها عدل ويشوف إيش لون يحافظ عليها، بعدين ينقل العادة هدي لباجي البيت ممكن يخصص وجت يومي عشر دجايج حج الترتيب علشان ما تتراكم الأمور عليه.